זיך אפגעבן מיט א גארטן, מ'זאל באוואסערן אלע געוויקסן און פלאנצונגן וואס וואקסן דארט, מ'זאל ארויסנעמען אלע ווילדע פלאנצונגען וואס באלאנגען נישט דארט, מ'זאל זיכער מאכן אז ס'קומט צו גענוג זון שטראלן צו אלעס וואס וואקסט דערין, מ'זאל געבן ספעציעלע שפייז וואס מען קען קויפן וואס העלפט די פלאנצונגן און געוויקסן וואקסן בעסער, אויב זעט מען דארטן באגס, קריכעדיגס וואס באלאנגן נישט דארטן זאל מען זיי אראפנעמען און און אוועקפירן פון דארט.